<noise> Me fie a metse m' ntokura a <noise> ɔwɔ fie ha nyinaa no ɔyɛɛ dubiako. Adan ne yɛ anan, dza odzi kan kitsa ntokura ebiasa, dza otsia kitsa ebiasa, dza odzi hɔ kitsa a ebiasa na dza odzi hɔ so kitsa ebien.